الاسوء بيكون اذا ما احد حضر العرس لان الجنازة ما يعني ما بيهمني ما بيكون عندي نفس المشاعر نفس طريقة التفكير فأكيد الزفاف اهو الأهم